ପୁରା ଦୁନ୍ଯାରେ କିଛୀ ପାରଂପରୀ କା ମିଠା <hesitation> କାରନା ଏବଂଗ <hesitation> ଆପନା ଜହାଗୋ ଚକ୍ଯାଓ ଚାହୂଁ ଚୋଂଦୀ <hesitation> ତାହେ ଵିଶରେ ଦୋତାନ ଥୁ। ପୁରା ଦୁନ୍ଯାରେ କିଛୀ ପାରଂପରୀ କା ମିଠା କାରନା ଏବଂଗ ଆପନା ଜହାଗୋ ଚକ୍ଯାଓ ଚାହୂଁ ଚୋଂଦୀ ତାହେ ଵିଶରେ ଦୋତାନ ଥ।